أولا ف الصبح أول ما فيق محبش ناكل حتى شى خاطر ناخد مثلا حكاية نص ساعه لنستوعب أنا فقت ولا ما فقت ونبدا ما عنديش في الماكلة وبطني مش طرد أما بعد نص ساعة هديك الرجوع بش نحب نشرب قهوة بالحليب وبالشوكو ونعادى معا الشوكولا بالزبدة وانا نعمل مثلا عظام مقلية والعصيدة بالمرق هذوما أحسن ثلاثة فطورات في حياتي.